Lo primeru que me piensu es enos amolachinis del cielu, que ya s'án dispertau. Los amolachinis sonin criaturas mitológicas de paquí que mos precupan porque una trúbila paquí mos puei eschangal una cojecha enterita. Assinque cudiau colas trúbilas que, sí, son mu aparentis de vel, estandu al socuellu peru si tienis ganau o cojecha pendienti no mos hazi risoriu dengunu, i essu es lo que recuerdan las trúbilas.